Iyaa omiti dhodhene niimeno ondi wete kutya iya otashi vulika hawi uvu uuwehame. shaashi ngele oa tala etoyi moshikunino muna iimeno. weyi kuna mo ngweye mwene. nda dhina oku tumbula nenge omuti gomatama. Aye nandi tye nando etanga yenuwa. Ontanga yenuwa yo yene shampa waadha ontanga yenuwa ndjono eto- eto yi tete po. otashi vulika yi shi ontanga ndji ya landulako nayo yi se wo pungame nee pomadhiladhilo gandje sho kwali tandi nongonona. okwali tandii pula kutya ontanga ndjino opo yi se oyiiteka pamwe sho onkwawo ya tetwa po nenge? Sho oshee nduuvite kutya mutu ohayi vulu oku kala hayi uve uuwehame. Nande haayihe. Shampa waadha wu wete ya fa ya- ya tulwa kumwe pakumena kwayo. ondi wete kutya oshina oku kala hashi uvu uuwehame. Nande nee ka wushi mbu. shaashi kashishi oshinima shina onyama ndishi. tse- tse ondi wete kutya aa- aanongononi ngiika oya ninga owala kutya onyama oyo ayike hayi uvu uuwehame ndishi. maara ngele natango owayi kii- kiimeno ohayi vulu oho vulu oku teta po shimwe. maara naashi sha landulako ohashi si ashike. To tete po shimwe. shi sha landulako nasho tashi si. Otashi si koshike ngawo? Ondi wete kutya ngawo oshina oku kala shiiteka noshuuvu uuwehame waashiya sha tetwa po. So ondi wete kutya oshina oku kala hashi uvu uuwehame.